إذا كان بدي إني اصنع أيس كريم بالبيت الطريقة وايد سهلة; بنخلط كوب كريمة مع كوب فإنيليا مع كوب حليب مع ملعقة أو ملعقتين سكر على حسب الرغبة ، وأيضا إذا كان بودك إنك تضيف بعض الفواكه فبتخلطهم كلهم مع بعض وبتضعهم في الفريز لمدة من ساعتين لثلاث ساعات ، وبيصبح عندك أيس كريم.